जुंगल सोच के हाम्रा कथी याद आबाइया हमे लाइक राहली जब त हाम्रा जंगल घूमे के बारी साओख रहे । त हाम्रा नाना घरे तीन तीन गो टेकटर बा टेकटर सब जाईत रहे जंगल मे बालू लोड करे गऊ के आदमी सब । पूरा टेकटर मे बैठ के जैत रहे जारण गरे कहेसे जंगल मे पहिला गैस ओस न बराइट रहे बेसी कर के जारण से । खाना ऑन पकाइट रहे ऊहएलगी जारण ऑर्ना गरे जाईत रहे आदमी सब त हमहू चल जाईत रहली जारण गरे । आपण नानी संगे बैठ के उजान जाके जंगल मे हमैके बारी रमाइलो करैत राहली घरे से लेजाइट राहली खाया वाला समान सब । उजान जाके जंगल मे नहे तूरहली बके मे जाके नह ओह के पूरा किसियों गीति ओटी लोड कर के खेल कूद करैत रहली उजने बैठ के । बारी निमन लगाइट रहे जंगल मे पूरा सन्त वटा वर्ण रहैया आ आदमी सब वी आने आणि न रहैया आ ऊ उहब दरों लगैया । आकेले कहियों न जायके आदमी संगे जंगल जेके चाही नत उआहब बहुत जुंगली जनबर सब निकलाइट रहैया जंगल मे । उहएलागि अपना बाचौ के लागि निमन से जेके चाही बकरा सरसरदार संगे जेके चाही जंगल आकेले कहियों न जेके चाही ।